Otran'ny kizitina ianao androany ah, ao tsara ve eh? Sa lanin'ny mosy tsetse sa nisy nihinana tany indray, inona ny olana ah, tantarao raha ohatra ka afaka tantaraina ah, zay anie ato foana afaka mihaino anao eh, inona fotsiny no maha mpinamana raha tsy afaka ifampizara izay zavatra mahazo. <noise>